இவை தையல்களால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது ஒற்றை அலகாக மாற்றப்படுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன, பின்னர் இன்சோலும் அவுட்சோலும் இணைக்கப்படும் ஷூவின் மேற்பகுதி வாம்ப் அல்லது ஷூவின் முன்பகுதி, காலாண்டுகள் அதாவது ஷூவின் பக்கங்கள் மற்றும் பின்புறம் மற்றும் லைனிங் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.